Sikuru ogo taa aike kaurasi logogino mani nunnunguine, ego liga itamino tee mani porugogiguine egu tege nomoge taa tuare nomogenke egu mani on-otukai un-urugui tee apagonno egu mani taogere oke meragu un-urugui. Community meragu un-uruguine paigomma leader meragu tuntuguine tee sikuru etalo taa save meragu, ako tingting meragu logaro egu toi etege sinto upiro mani uru-urui tee touno sikuru etasiga amm tee toi tege kopiro toi umo uru-urui tege unge toi uru-urui ee oke touno nokai kegai. Lorugougai, tingting lorugougai aike tounoke morukasigai tege unge toi sinto uru-urui tou aike noke onoga sigai entano amo tee sinto sikuru tee morukasigai. Molikasigai tege mani uru-urui ee loi kopiro tou molugasigai amm tee touno nokai ke aoakem morogo tege toi apuresi tee loi moropo un-urui lee kaukai touno rugetoimenno touno pinno sikuru eninno, touno pinno sikuru enino, sikuruere aike meragu airenno kaurasi meragu logenno tege kopiro lopa umo nogu tuntungui. Touno aike noke airenno entano loikena sikuru etasigai mani uru-uru. Sikuru etasisai taa save logammo mani un-uruu. Un-uruu moo, un-uruu save logaroi un-uru, un-uru mani tege un-uru sikuru eetaa, sikuru eetalo taa save melagu tege maumani, maumani tokasigai save logalo tege uru-uru mo sikuru etasigai ee mani uru-uru entano lee ee, entano ee laio ee loikena touno sikuru etasigai tou mani save lonlogamoi. Tee iko kopiro mumiranke kaikai toi lugetoipenno tee ako kopiro save logamoi maumani uru-uru tagere paiga community un-uru paigoma community sinto un-urumo tee save mani logasigai kolokaurasigaii, kaurasigai tege toi un-urui entano, entano egu ee loi ama umo, ama umogai tege unge uru-urui renogu kolo tingting, tingting ama kolo ama kolo tounoke tee loikene tee ama morukasigai lake toi mani un-urui unge entano, ama moruka sigai lake toi un-urui tee aike meragu porukalo tege un-urui. Touno enogu loikene umogai toi un-urui tee nogu loikene kologai toi un-urui, tenogu ee kolo lokene ama kolo, ama kolo leege apogigui iko loikene leegiraiago ama kolo, egu lopa mumira numatu rouruie parukoi munno touno apasi noke kolo lopa egere aike omoto ee aike ee. Pogomma tingting onie amugui ama kolo molukasi, lee girai nno ama kolo, leenno kopiro lee go lapataa gere merunoke nunnum. Touno ikonogu leenno kopiroge tee ama kolo, tee iko ama kologee, ama kologee un-urumoi lee touno ama kolo, lee lopa nno morugee.